Ëntà pa mangé i dus e ëntà fe atansiun a la pasta e al ris perché a la fin a cunten-u 'd suchèr co la pasta, ël ris e ël pan e tüte le farin-e